Ah ūtəm gəgə sə mabu yuturu pa' ɓɨmɓɨn doŋa. Gam mo mari sə mə'kə' da' re makaranta rə sə mə kə 'way rə kə' nə ɓetəm gatə da' səw səm rə. Nə' utəm, ni niŋkə aa dabarnə an, gəgən doŋa. Mal, nə' ūtəm sə niŋkə aa 'wayaa gaw rabira. Antɨ yaltə, aa ninin mam nə sabulu, aa liilin wanu gəbə. Nə utəmsə i gərə toli aa korū nayryə ai nə' utəm i gərə machine aa dəy ai, nə' utəm i gərə mota, nə utəm sə igərə lantarki laatə' ar- aa 'wakə bisəŋə ar. nə ūtəm gərə wan betə pa' an. Nə utəm sə niŋkə har aa pey sə har niŋkə har aa pey sə har niŋkə aa da nə ryə e' bə' akə da bə' utəm ami, ūtəm abarmi kə' sə'w nə' e akida re sə' akə zangə makarantasə akə way utəm rə kə, niŋkə ka nini rə. i abarw bə' i kə' za abə bə' rə. i za abə sə i təə ən aa za aaza aa maysəgə wanu kan nini rə. i naasarai, ai in nə zul tedə' in ə bə' gam ūtəm ami sə' jiwlə maysi ən kəy natkə kəy nabarkərə kaw i nu maramtə kə lɨkə, nə' utəm ami. Sə za sə i kam she mene i ke ye pekə nəgə. Utəm kə' səw rə kə'. Baw nə abarw kə səwrə. Mə 'wakə utəm səw rə dabə dikə ryə sai yodə. Se legini nə memtər. Ama niŋkakturn ɓetəm ami aa za an gaw kələlə. Diləryə utəm səw rə' mə wakə aa guturu ɗoŋdoŋ diga i piya pat in awtə rə kaw ta waŋne, e kaw aafa dəŋətə kaw aa yu benterey aw. Ama iŋkə' nə' kə utəm aa za sə, an ga an va kyarere. Niŋkə mə wakə may piya har nə yanki, la wakə da tɨ lytən dugdug, da' kunə kusəl fyap zulə pa. Haba, kə va kə' maya bə re gɨnəgə ən haba, regɨnəgə rengə ədiwlə kə paŋgəm, mə də kpukpuk, jiwlə kə paŋgəm mə də' kpūkpūk ami ūtəm on kamə. Utəm kə səw rə kə, bawnə an bə nii mi zo nə niŋkə an kə' a kay kā kemken resini sə musə pa. Mo zo nə itəm niŋkə ma di abə ma u pwarə, may da' da' ar ye' nə, rə sə rem gesəgə ən ghə dər ay mə təə mən gi? Sə i re rwidəgə ka't ka't ka't, ani ūtəm on kamə. Niŋkə utəm, niŋkə ka utəm rə, ninŋkə mə, i tə'ə' matə ay, ka ūtəm rə i ka' 'way rim niisə i ka' riwdənə sə' ɓəyma al i kən ləy abə ya? Man ām ditəm, ama gam ū təm sə i lə wani kɨn gusə wato mota i noy tāra in za inza e abə. Niŋkə abə rwidəgə malu āw gam ani pat ūtəm on kamə. ka utəm rə kə' en mabu yuturu akə' ga'w kələlə rə. Ka' ūtəm tə wanu niŋkə akə ɗakə, gəbəl bə gam dabə da' dikəryə sai sə utəm dda' zanə rə ali mə wakə aa ɓawɓan səw doŋa. Mə 'wakə may, kay, ko lii ti e dam rə pa awbə ba ko ən a liinəgə aaren ɓawkə aa ɓaw səw dogama. Gam aa nam nal nalə nalə pa' nam nal nalə nalə pa ma. Bako sə ən aa nam nə gə nal nalə pa' ən aa nam nə gə nal nalə pa' ən aa 'wanə'gə' aa lii nə gə, ma wakə kemken. Ama niŋkə kə' nə ma 'wakə gam utəm afa in kamə nal. Nasara aa kamə nal ma re kɨsə kɨn ən bi kpuk sə mad'akə kɨrrr boəyma aa namə'. Ma 'wakə zum digdig pa in za in dələ koo. Gamnə u'təm. Niŋkə alūū lūn aa re abə are ren məren wawagə reni kalai aa mə wawa reni beti ai mə re wawogə reni shoon di niŋkə niŋkə. Mo re reri oi ko nə gam utəm. Niŋkə mə ren rə kə yola pa' nigkakturn ma lər pən npa pe madine mani mɨn tu woo mə baru kaŋ məre tamara boəyma mən ləypani mən gi gam iltəm anii kamə. Nə utəm sə bawnə awniŋkə a ə riwdənəgə pa aw nə utəm nii yabə mi təə ani i tə nə jirgin sama, utəm minŋkə, diko ryə kə abə tomsə' nə tantə' ma wakə- nə ūtəm nasara bə' gawnə gawtəl wanə har za vasə netə abəy bərə. Utəm kə' səw rə netə ari kə varə. Nə utəm niŋkə ata riwdəgə bawnə' aw pa rə. Nə utəm, en gbako ryə bə' aa doakə gəbəl nə' utəm, wani sə dimbin aa bə bon leratə abəyborə. kay bə ren in ki kay derə. Nii yabə mi ləə ani, nigkə' nə utəm ami mə wa dliabə. Sə ma a pwarə, may da' yola pa' ai sə da' gesə an pa'ni ən gnə'sə mə rew təsəgə mi ge ani, mi ge ani, mi ge ani geya, mi ge ani mi ze ani. Ghə' mə kə yew kə mə ai lir ai nayrə. kə ləy kə motə kə' kə kamsimi sə, mi olu kalai aa. Məwakə utəm on ma re zanə' makər re kalai aa ɓəyma netə ari a za da ar nə' utəm. Kai utəm rə kə' ami kə' səwrə wə' utəm ami, niŋkə an-an dākə' gə bəl. Akə riwdəgə are ren aya bə. Nii yabə mi tə'ə' ani nə' iltəm niŋkə mə ren ləykə mota məren rekə' yola pa, mə ren, rekə' gombe, mər ren rekə bauchi. Mə ren rekə' ha abuja aa. Mə ren rekə har mə ren rekə, mə za mə ren rəkə har lagos di. Ma kə' ma gɨ. Ami utəm on kamə. Utəm kə' sərə ko' kə səwrə. Nə' utəm ami, məren ləykə girgi girgin sama mə ren rekə. Wan belə pan ma lūū virr āwtəsə sə man mə ye ari. ko mə ge reni capetown mə ren rekə' south africa kadi. Məkə lūū bə' məgereni europeside mə ren rekə ma ren rekə europe. Məkə tə'ə' mə a'a niŋkə nə' utəm ami, mə re laykə jirgi, mə re rekə aya man mə genə ai. nə' utəm mə ren laykə mota mə ren rekəar man mə genə ai. Mo zo niŋkə gawni yabə mi təə min tantə' rə pa ani, dabə kə' aa sar shyə, aa adwi ta', i tew sə abə, na sar abə sə' abə dikə ən bi tan. Ama mozo niŋ-niŋkə nə utəm nasara akamə wanu kan ma di ma sar san ən bi, ma sar shyə yarə sə da-da re, kaw har da mɨtə' giwa giwalə di dare ta'gə may ən di nio sə rew iwkə dini. Ani utəm on kamə netə' ari pat. Utə kə' səw raə netə' ari kə' sə'wrə. Də ūtəm səw nə' ra ali, ā, e', a' ɓaw səw. Niya ghal sei akən ɓaw səw sə pa ma sə ən aa 'waynəgə. Ama niŋkə utəm aa za niya pat aa 'waywan bəya. Niya pat akə kə nə al bə aa 'waywan bəya. Niyabə' aa kə bə' bə' aa 'way 'wan bəya. Niŋkə nə' ūtəm dabə' dikə ryə a' babaa nə nay. Bako sə mo ba nəgə baa abə may be banəgə rye bugai gbanaarə ko kome i gomgon. May ai nə aa dəwsə baa nə. Məiwaykə ama, mə zo niŋkə, mari baa re bakə tew maw rə ryə ai mabu rarək sa kome bə i ba zum ɓam rə. Ama unə tew maw rə ryə ən bi tan mə 'wakə aa kamə utəm ai za sə, mə re titə', mə re mən yew titə' sə mə za mə ləkə sə. Mən bə' sə mən akaw mə nay mə nay sini baa manə paga pa, paga pa, paga pa, paga pa, haba bəyma mə si ar gənə ən ai. Mə way unsə manə zanə aawor. rye nanə mə dəwdə ari ko marori mə dəwdi aw ko wan mə dəwdə ani, mə 'wakə da lubarubarkin ə bi tan. Utəm on kamə ami utəm kə səw rə kə' mabu i kə re ɗakə'gə gəbəl barə. i kə kə nipinyə? I ka kə nipinya? Niākə mə zo ni ar yenə kaw nə ar ye nə kaw i niŋkə aw yabə ka utəm rə kə' niŋkə i aw i kən ləy abə ya? Ama niŋkə' mə zo, mam am be asənəgə bə' an 'waki ɓəyma i dwarə āw niŋkə an nə ubartəm sə mə zo, akə rwidəgə wane wow kan tənan on bi tan unə kə pekə. Ani pat utəm on kamə. Kā ubartəm rə ami kə' səw nə. Mə zo nə' ubartəm sə niŋkə akə riwdə a kala niya pat kə resəgə musə pa. Utəm kə sərə kə' ai mabu yuturu i kə dakə gəbəl wanu səw sə i bə bə rə. i dakəgə gəbəlsai səw ə bi tan i kə re ɓawkə' mə 'wakə utəm dikə ryə gutər bə' a bay diga wani e zum, lerə'm am ma aa bə' bə' aa bə se e' mabu kaw aa bə' yo m, kam aa bə' an ama nə utəm za niŋkə sə e' an 'wakə əh man da, an wakə.